Juda juda borok rok bai kwthaiui mankhe belai kaham. Juda juda bodol ni borok gana ba hachal hatai ni fano ongoi mano. Gana ni borok rok bai gwdalwui tongkhe jora o hamya o kaisa tei kaisa faat faat khe chubachu khlai mano. Ahaikhe kwthailaui tongwui mankhai sakni bwkhao belai tongthokma mano. Amtuihai gwdalwui tongwui maankhe kwbangma swrungmung swrungwui mano. Juda juda borok rok bai kwthaui tei gwlalwui tongwui maan ya hinkhe bongni bisingo walai suklai kwbang wngnai hinoi sai mano borokbai no kok slawuui.